Ina osona kege tîdiroore maaša unnu jedintiga ginna tira tira ŋaru ini kisir jedintiŋa nahatirig. Ôwollu sûguu ngiroore ardôbur daha nûkar ardôbur te re yobii bompitera na yobii karôda na yobi bîtirap na burayinii šila na yobi bôsol êzina yobi. Iyoo lûbiya intoo gala te na yobi mayinas na burayinig taara ginna gonumere bo kirimoore iyoo bomutera na îyi tûli tasu bôli duro mûm îyi tom tûli kôrata na tûli bîtirapu na ginna tûli. Ti kee kisimare wîni daha guriĩ bôlu gonumare gasu walanum îyi duro tom wîni daha namoore awu bomutera na îyi kazum duro mûyi kôrara na kazum duro mûyi bîtirapu na šakara daha tunumare duro tunii. Iyoo šila na kiyayi ru daha ru duro dûri awu lûbiya na duro dûrii awu bapi bapi bapi <hesitation> bapii nokoo gali tigisoo addi nuzoo ginna duro lani. Ini ele kee gonum yubum lani mura duro bapura ginna heri ti kee murat mura duro bomutera kumayindu bapug ti kee tigisoo lûbiya na kumayindu mura ginna na ru kuu bapug. Šila na anu busuni pilis de kez minit busoo duro tigirtiri ta ginna herm dûri dûruwo re ginna aga herimare kôi tira daha dûri janayi goni sufura fafardi wasagu tiri dagimoo na ôwolu wîni daha dûri ŋa ru kuu ginna. Tûllu mare kogorum addiyã kisimare dûriĩ cii na buwa ginna wîni daha dûtu ni bapoore fafarcindu bôla kisimare batata na koriĩ iyoo karoda na kori bomtera na ginna kori karora na kori šili na ginna koworiĩ bîtirapu na indoo lêda duro taĩ jilla ciiri ru kori mire bosol ziruũ na indoo bîra buzu cii. Owoni te na kori iyoo tumatuma na kori ginna kogorum kogorum addiyã kisimoore mayinasu gonumoore amma maje wuruga na maje ye gîleni ye impi ye ginna kizenumare tas tira duro mayinasu kizekizenum tas duro kizenum ginna nokoo camum gali tigisoore duro toyĩ duro tomare kizenim soyi. Bîtirabu karu ciriru tayi bosol ziru ye lîbiya ye ginna ciiriru tayii amma gura na lûbiya duro kizeyindig aũ gur na ciiri ru dûrug ti kee kisii. Awu imbi imbi goniŋa imbi jarkamaŋa gonig kuri woo na ginna imbi bôli impi hirimayine šinne imbi ti kee gonumoore imbi mayinas ye gîleni ye maji ye ta ginna kizenimare šima mamum lanum nokoo gali tigisoo duro jenim kelenim jenimare bîtiraba na dahuru ai bosolu zuruŋa ginna na ru dahiri ekee dûru ŋore ti kee kisiŋore aũ tasu duro tunum jaŋim soyi yunu numa saga nokoo addi amma hada cendiŋa ênigeyinoo Êšara gonii ginna daha toyi êšira daha tomoo ambelas ambêleni lêle ru ginna jaŋi jaŋi fûri kisa ru ini gor toyi njiŋa ti kee ru duro toyi ôrdobuna ŋûliru narde daha nûkar. sûgu interig yîni yobig yîni maru bôli yobig yîni karanu na dani ndêni na danni surci na danni maru bôli yobumoore tere duro owoni ntêna cikoo na kiyayi ru gogortu gogortu durture mašinu daha kîni kînige tigisoo bosol addi duro tuni tûm gurna mûyi pabura na tuni. Iyoo persi sinôri yidig illa iliya tana ina duro mûyi ginna gîndu njendoore gonum bo kurti au bo kurtumoore poli towa bôli gunumare gazu wîni fûni daha nayi halaŋi halaŋi halaŋi adda addi ginna halaŋi halaŋi nokoo îyi huma ginna nokoo furakinoo duro imbi toyi gîleni addi tuni iyoo illa ina aka šaa hundaã iyoo kîri ndaa ina ara šaŋara ina ta šaa huntaã duro mûyi guru ni kurñala duro cikoo na dogi gîleni na tuni maji na tuni halaŋi awu imbi toyi. Ti kee tumatuma maru addi na tuni halaŋi halaŋi halaŋi tamum ranim šima gali tigisoo duro rani îyi ginna dîrine tigisoore awu bahire yîni tirim nayi saga sûgu interure unnu goni galu koba duro ciŋa. Te goni kobu kiyai ri cî tiriŋa janay di cî tirim îyima zuhum huŋii galuu mire buzoore. Galaa îyi tûllu, tasu kuri duro mû-i. Yînii gonimere galuu kizenii gima u kize kize numa ru ginna kizedin sawa sawa tigisoore tasu duro tunum jaŋum sowii. Kan <hesitation> berke halas tigisoo êšeda addimiyã galaa ŋa êšede buru addiyã bes addiyã daa dûruŋore ginna yînii ye mire galuu tûruza kisimoo. Êšeda addiyã daa dûrumere êšeda ta ginna šikara ru jaŋii, salad sûguu nderoo salad ranii salad ñorcinne ni ši yeska na danni. Iyoo salad guru na yeska dîi, guri na duro wasaga duro cikii. Taa ginna lanumere gali goni bôli, bo kurumoore pêlelir jammii odijabel addii toyiĩ. Agu tiran mînit bee mînit ake ŋaã kens mînit mîšil mînita hoo ye dêgiga hoo walla dêgiga murdom goru buzug. Murdom saa hoo na aya danni te gor buzoo saga îyuũ tirii. Îyi kuri bôli dir tûllii tûllii aguzuu tuzoo ru tûllii kišima ginna lanimere duro busa u coo ini kuri coo bôli noŋum illii tirimere akaa welenimere ter kee ru tûlkum tasu duro toyiĩ saga îyi bôli toom naam sowii. Tumatuma ndaa tumatuma maraa ta na sûgu ru gonii yoo horgusa na gonii ôla ôliyã ara addiyaã « horgusa » indig ta gonii. Basala addi korii amma guru tuma tum addii na toomere tum noordin Toom nêski kisim cirri ru naamoore basala duro kogorii tûm na duro tunii. Tumatuma na ginna kogorum addiya kisi hôgusa na kogorum addiya kisi ginna šekel turon kogorii njiyoo dagimoo na šila gis dagimoo na tûkula gis. Šekel korii ñiŋa ginna turonu kisim kogorumoore tasu duro ginna kogori kaa numa îyi kazumare tasu bôli duro gonumare siladu kari owoni buzu cii mire bes kogorum ginna kogorum dûrumoore saga muraru tamu yeni. Gîleni na tunii maaji na tunii imbi ta ginna gonumare ši yenimere gali tam yenimoore jendimoore au amma gura duro mayinas dundug au mayinas duro dununni mayinas dundigonoo mayinas tuni dundi bêkinoo na nam soyi. Siladu tumatuma una hundaa deki kizenimoo nasig wôki tigisinoo silat nasire ndig yesku tigisig wuru na tigisig ô batan îyi na tigisig silat sûrdanni. Ti kee silat sûrdanni nam somare au halas maša amma kirekindigi dêga foo gor gabcinoore êski ru tumatuma gonumare siladu deki kizeyindig amma gur na êšer bôli daha addi kogorum namare ina kura sos nima ye šilu unu numa ye ginna jedire wokama tumatuma hunna ye ina ginna kizeyida dahuru toyi. Ciina gali koo dahiri toyi ŋa ru duro tunum deki kizeniŋa gali. Ti kee kisimoore amma gur na kôši ru yim gur na jakin tidig yim gur na jakindinni te kee ru jeni siladu. Kowoye ini gisu jediniŋa hata no kowayaŋa iyoo kowoya mire amma gur na kowoye nimaŋa daku mbare dîi indoo. Kowoya kari nîri tiganii cii ru gôyindu njedu yîri ŋa amma gur na sanafa daku sanafa indoo kowoya šerka unnu jeyindiŋa. Tee re amma gur na daku. Agu mura ginna šiša jeri hundu. Kowoya ai bêleda ŋa daha nûŋurug niima ŋa kowoya niima ŋa sûgu ŋuroo kowoya duro lanimare kogoye kirekindu njedu lanii kogoye karane buru lanimoore tamana hunta šiša kogoye buu ye addime ye na šiša wo karana ye galaba ye na tamana hunta šiša. Tamanu huma inta kogoye dagima harimoore deki tamandidoore gôyindu ncendig au cîriŋa ru gûrsu yeni gûsu yenii hamîsin yenii murta foo yenim cîrig. Kogoya yobum goni amma cîrure dîfina huna heru ncenig te šinni gaŋanimoo na bo gurtumare aũ daha nam cîrore dîfina wasaga ginna heri njenoore. Au inta îyi kide kisim wûni daha namoore cirawore duro gîleni tuni ciira woo duro kowoye tunum tûlum bôli kisim gîrima addi bu ginna furakinoore tirim kari nayi. Saga awu guriĩ bôli duro tuni îyi addi toyi duro hurña ara mara ye cuwa ye ginna kizekizenumare cito kûmpa na kizenum mûyi gîleni addi tuni maji tuni ti kee wîni daha namare <hesitation> bahi bahi bahi bahi bahi addi ra lili tigisoore gîleni bu tunummi addi bes tunii kišima lanimare kiši duro. Basala na mûyi lômun na kogorumare kogoya kiši ginna lanum bôli kisimare diga huna kiši duro mûm yenimare duro lômuna na kogorum duro mûyi basala na duro mûyi amma gur tûma na duro mûyi. Ti kee kisimoore gîleni na addi duro tuniyoore ti kee ru gurii duro tunumoore îyi addi toyi cî jaŋum soyi. Addi nuzoo ginna halaŋi halaŋi halaŋi nciyoo mire na ŋûli ye kanu ye ru bahig halaŋumoore lau tira bahig halaŋi nokoo lau lili tigisoo kogoya tirim nayi. Saga owoni ciraru lômun tasu bôli addi gonumare lômun addi duro toyi lômunu gîrima lômun addi ye iyoo kofora ceta ye fêrsila ye iŋa samara ye te na dagimoo na dêri duro tunii dagimoo na kunusuru tom neski kisimare duro tunii tasu duro imbi addi toyi gîleni nta maji nta ta na ginna nokoo mûmoore ina ara fêrsila ncorda ye anu ye kizenim duro mûmoore. Ti kee ru kûrkum mînii te na duro tunii ti kee ru ginna tamare kogoya ginna jinayi ru addi tamare cacazumare lûla lûla herimare kôi ašan kišima ginna šinige kisimoore. Gonumare kogoya ginna tira tira ŋa ru gonumoore urusi urusi urunuma ginna ari nayi urunuma ginna ari namoore ginna gali ru kee numa jurdum duro terig. Gali ru šima duro terore dûri ôwolu kogoya nokoo tûlum bôli kisim wûna nayi gee tigisoo diga na bîre dûruga na kori. Iyoo wasaga huna ginna heri înni na somi kûŋjima na ginna kôi addi sopure ko na ginna galir bôli kisimoore tekee ru wîni daha namoore awu tayima na korum gali. Ti kee ru kurtumare digaa kiši duro mûum yenii berke nîne jika kiši duro ina mûmoo tilendig te šinoo ti kee ru tirim namoore halas wûni fûni gaz fûnigoo wîni akau wûnigoo wîni fûnumoore tol ayi faŋgasa ŋa tolu tere gonii bôli kisimoore imbi bôli duro tom wîni daha nayi. Ôwolu imbi ra wîni nam imbi walji kidayinoo buru cirawoo te kumayi cenu bahineru wîni uwug imbi waljinoore duro tunumare hala halak halaŋim indoo ina huna halaŋim tirim somoore addi namoore tere gonumare kogoya addi udur koo osone u koo addi ŋa ru kogori mire turonu koya cûu walla tuzoo ru namoore kogorum kogorumoore. Ti kee ru nayi fêrira gonumare daha dûri ti kee kisimare berke awu inu jaŋum soyi nînoo ambalašu ru teru jaŋim soyi kogoya na ti kee. Awu ini daha gacima bosu daha nûŋgaa bosu mire sûgu ŋgiroo bosa amma kasuga dîra duro lanii bosa êska gonii iña nimoo cîma lanum lani ciĩ maru walla gire dî walla ti kee tigisoo ta êska êska tara bosa yobum gonumoore bo kiriyoore. Halas bosa mura ginna îyi tûli bôli kisii kišima lanimare duro wasag ciŋa ginna tirii. Tirimare îyi tûlum tûlum gali ru bôli tigisoore daha unu cucurde tira dahuru cii te bôboru gonum ginna herii herii herii ginna herii îyi tûliĩ kanûn walla kôi lûla dîre tira daha namoore îyi coljinige daha dûrum fûrii. Addi îyima ginna teroore halas gonumoore mura tasu tira duro mura gonumare ginna caazum caazum kiša inda kiši ginna caazum caazum caazum jinayi ru kogorum korka korka ginna yenimoore nam somore sos huma jenii. Sosuũ woka mundu ti kee woke bosu mire ini ini kurkô addi ye iyoo simar njordu kalitê mura cûna cikii aguzu na ciimi. Ta na goni coto yeska na addi gonum duro tunii filfila na duro tunii ta ginna tom tom kunusu ru nêska kisimoore ka ru dûri. Šamala naa jaas indoore ti kee ina kûkuba na indoore jaas dûrumoore imbi addi toyi lômun tunii gîleni tum maji tum ši yenim ini ginna šire gali tigisoore. Kogoya keere cii ru bosuu mire una hunaa munda ti kee bosuũ mire ša hunaa buru mûyi burayinii. Ta ginna daha urusum urusum kiši kôi ai indoo korka korka yenima duro gali ru urusum cîma ru duro ginna gali ru urusum šinore. Imbi wîni daha namare imbi waljinoo duro tunii bosa indoo êskaa êskii hinnoo kubbuu ginna duro imbii duro ginna tartin surca gabcindi njedig. Êski wo addi buzoore halaŋum lanii lau ru halaŋim bafoo lani bahure lau ôti halaŋimoore kiyayiŋa kaga tirii te ru gonum tirii kogoya kee ši kiyayi ru tirimoo mire ma duro furakini bosu duro duro šîdimare surca gabcidi ti kee kisimoore aga nam wocinoo gonum iser tira iser ina hetiga kee na namoore. Iyoo amma gurna fûjir deki kizeyidu re daha nakig mire te na daha dûri te hinnoo na pulate tere yobum gonumare hahardumare kogorum addiya kisimare imbi cirare bôli imbi bosuŋa hineru kuri bôli duro mûm tošonimare ta ra dahu ru dûrumare ini niŋilau kege kišim yeni. Paburo addi kogorum daha nayi zuru ŋila tumatuma na ginna kogorum kogorum ŋolowo kisimare daha nayi awu lele tunumare nam soyi. Feza busar jediniŋa daha nûkar awu fêza mire dîi sûgu nteroo dîi farinu êski gali ti kee gali mudoma tanire šii dîi gali konoore. Te yobum gonum bo kurtumoore dîima nayĩ tasu bôli tûlumare goni kaa numa îyi sabunu tûliĩ dîima duro tuniyoore gîleni addi tuniĩ sukar na addi tuniĩ yiĩ na addi tuniĩ. Ti kee ru baraniĩ dîima keesu kogo na gali ši mura berke dîi dîri lakin dîima addi ra lili ru baranimoore. E ke ru dîima baranimare hêmire na addi tuniĩ dîĩ baraniŋa duro ti kee hêmira na tuniĩ giĩ lêbira ai lêbir šîmik ši kuriĩ kaga. Aũ gur na te dunu lili tigisig tunume bênnoo na aya danni mire. Ti kee ru tunum cî ma jaŋim nam soyiĩ. Laniĩ laniĩ nokoo yercinoore agu te fêza hûrum gazu na tus fûrum wîni daha murat korama ciyoo hûruma cûu tira daha jeniĩ. Fêza ta ara mura duro sufura hunda dîri sufura gonumare tûluŋ jazim ganim kuro dûriĩ. Hûrum numa wîni daha walanum soyiĩ dîima yercinoo halas inda dîima ginna yercinoo addiĩ addiĩ addiĩ ru kogorumare dûrumoore undoo dîima nokoo sûgu nder yobiŋa, jimina na yobiĩ. Jimina tira nêski addi tigigir tira cii te alimatasiyo duro cii kôi gur na bêi bênoo na aya danni. Jimina yobiĩ furamiya ta yobigi bosu tunu yobiĩ. Iyoo tumatuma mara yobiĩ. Iyoo paburũ yobiĩ. Zêtunu na ginna tugogortira te re yobiĩ. Aũ gur na gogor gogorug tugogortira dî zêtina na goniĩ Ta ginna gonum bo kirim dûrumoore halas dîima nokoo yercini ŋa ru kuũ inda dîima baranim somoo sos huma jeni. « Sosu » yindoo sosuũ imbi wîni daha guriĩ addiĩ tira gonum imbi wîni daha namare imbiduro bosol addi tuniĩ bosolu tunum bosolu halaŋi halaŋi maru tigisoore bosolu duro tumatuma anna fafardum fafardum mare aši ai aga ru ciiŋa ginna tirimare aši agaru tirimoo berke duro nerige ginasa. Ašiĩ tirimare duro mûyi tumatuma bosolu duro halas tumatuma gozum yîriĩ yîriĩ nokoo tumatuma anuu ginna nas fûge tigisoo murat kôi anuu bênnoo njordu tumatuma ai kobuŋa tuniĩ aya danni. Tumatuma yîrim nasoore duro gîleni tuniĩ maji tuniĩ iyoo duro ina ša hunda ginna mûyi yunu ai kîri ceni yindoo addiĩ duro tuniĩ. Una paburo na duro dun ginna ša hunda duro mûmoore bosu na duro tuniĩ bafoore bosu sêrdîn ši tun tunu duro tum halaŋi halaŋi halaŋi gali ru bafoore. Au tumatuma ginna nas ina hunaã ginna cadure gali tigisig. Addi ra kesu ru jenemoo gali îyuwo zundu. Ti kee kesu ru jenim ina hunaã ginna šima gali tigisoore. Mire tirim sosu karu nayi namare aũ dîima addiĩ addiĩ ŋa ru kogorumare ina gonumare sufurara fûl numa imbi yeni imbi yeniwoore dîima bur lili wona dîi addi daha sûsuni lili hinno na imbi yenimoore. Ti kee au kaa numa bôla kisim dîima addiĩ korum tardum tardum furamiya kisim furamiya furamiya ginna tûruza kisimoore. Halas undoo sos numa karu buzu cii kiyayi ru gîni ru gonum daha toyi tomoo jimina ayi nêski coona nêskii daha sûsunii ôwolu. Nêskii bênno na ôweti tuwoirtira ginna kogorum kogorum addiya kisim pabura addiya addiya kisim zêtunu undoore tuwortire. Ti kisiŋoore bosu daha tomoore ini ai sosuu daha tomoore sosu dahu ru jimina nayii dawuru zêtuna niŋila yeni zura. Zêtuna zura woo na yeska woo na ginna kizenimare cûu cûu walla aguzu aguzu dahuru niŋila yenum dûrig. Dûrumoore jimina towortira dahumara nayi undoo nêskii ciyoo na namoo na aya danni. Nêskii bênoo togogortira mire na gozum daha kôi dîima furamima owoni wîni ra nakirde ši. Dîi tere daha kaanu gozum tuniĩ te šinoo kilidiŋ gozum tunumoo baburoo na tugogortire ginna gozum gozum ŋala kisimoore. Halas saga dahiri jimina nêskii sûsunii ina ginna dûrum susunumoo hûruma kidayinoo duro tuniĩ addi nuzoore lanii lanii ncoo kanu ye ŋûli ye ginna bafu mara tigisu herim dûrig dûruwo tasu cîi danne dîne mûmoo sufura duro mûmoo berke ncorcindig. Tasu cî dîre gonumare cîma kûbke tunumoore halas wocindire tigisoo ambelas gonumare lede duro jaŋimare. Ti kee gisi sufura daha dûriĩ cûu cûu aguzuu aguu turiĩ ti kee dûriĩ ciiŋa munuma na ti kee ru duriĩ ncoo ginna kirdig teru ziyara dûtuni. Au halû zeke jediniŋa nufata noo Kasar na yindig haluwa na yindi koo. Ti kee kasar sûgu nderoore kasaru yobiĩ kasaru yobumoore zêtunu yobiĩ kasar sûgu ngiroo kasa ru yobiĩ kasaru kubba ba walla addiya walla gali gali ginna môgiri yobumoore. Iniba indoo gala kôša duro cikii. Iniba ta na yobiĩ hôru na yobiĩ hôru guru na bananu cii duro gali ginna hôru ti kee na yobumoore gonum bo nirig. Bo niroore yiĩ nanu na yobiĩ sukar na yobiĩ gîleni na yobiĩ ta ginna gonum bo nirig guri tûlum bôli kisimare wîni daha namare guriĩ buu addi ye kasara mundu toyiĩ kelenim laniĩ addira gala tigisoo keleni keleni gûrdiĩ gûrdiĩ yenim tûkuli tigisinni îyiĩ cirawoo aga ru îyiĩ bôli ru kelenimare duro toyiĩ. Keleniĩ keleniĩ mire gali tigisoore sukar ganum tunumoo îyiĩ tigisig sukaru wudu tuniĩ yiima na wudu tuniĩ dagimoo na yiima na lanu mire na lanu dagimoo na sukaru ginna woo na wudu tuniĩ. Dagimoo na sukaru dawe tuniĩ aya danni duro tunumoore iniba njorda duro mûyiĩ iniba saru niŋila cendig uruu duro tunuwoo na giri cussu gissig. Ti kee sukur huma tokinoo gîleni addi na tuniĩ kelenii kelenii nokoo bahoore tîri tirimoore kôša addimiya duro kôšu cokola na goni indoo fadirde bênna ši cokola gonumere imbi kizenimare kôšu fîi duro addi tomoore. Toomare addi kalakayindu imbi kizeyindu kalakalanumoo dînni berke saga dînni. Ti kee addi addi ru gonum duro toyiĩ toyiĩ toyiĩ ginna kîšiya duro toomoore mire berker jeniĩge buranig. Šeni wocinnoo berke zuncinig ti kee ru ginna addi addi ru duro toomoore sufura bôli îyii daha namare duro toomare îyi toomoore sufura daha mura ginna daha dûrumoore kôi wôwura nayĩ. Au wôwu daha nam wocindoore berke tigisoo kûskusu duro toyĩ. Ti kee saga nder kûskusu yobiĩ dagimoo na kûskusu aũ kuiri jeyinig dagumoo na inda jenig. Inda jenii njona yobumoore imbi wîni daha nayĩ. Imbi waljinoo kûskusu duro tunum keleniĩ keleniĩ keleniĩ keleniĩ gali dîyoore ti kee ru awu îyi kidde gonum duro toyiĩ. Sukar na tuniĩ gîleni na tuniĩ imbi na toyiĩ ti kee kûskusu yenim nîri na tigisinni orduna tigisinni. Ti kee ru tirim nayoore. Iniba gurima duro mûyiĩ awu ginna bahoore awu unu <hesitation> saluwa wopcinoore kûskusu isara addiya daha namare mire saluwa turon kûyi da nayiĩ ti kee namoore berke tigisoo kôširu jaŋim soyiĩ. Ti kee unnu marara cûu gisi njenoo « marara marara » yindoo yîna addi addiya ginna yîni marara duro jeniŋa marara ôwolu hani cîtoo inta jeniga njoo. Kišiga aga hetoore gonum îyi jamiĩg bôli kisi tûli ginna tûlum bôla kisimoore marara awu gaz daha jenigoo gali ši. Wîni eke ŋa gali. Ti kee gurima buraniĩ gurima tûliĩ furiĩ. Berke tigisoo daha curuniĩ ŋêliši gôyiniĩg gurima zunjinigo jika. Gurima hûmo ye imbi <hesitation> tasu tira duro imbi toomare hûmo ye ôlu na kizeniĩ hûmo kizenim ginna daha urusi kôi addi na cuwu bênne kisimare. Wîni eke ŋa fûnimare gurima daha nayĩ marara numa ginna kogorum addiya kisim surci conoo kiriĩ ginna koworiĩ kišiga naa ginna tomiĩ sôo na ginna tûlumere bôla kisim ginna kogorum addiya kisimare tasu bôli duro mûm îyi jamumare gurima wîni daha namoore mura duro mûyĩ. Marara duro mûyĩ addi addi halakinore îyiĩ îyi ginna addi guruwoore awu îyi te re gonum saga zuyĩ unu marara herim tasu bôli duro mûyĩ. Zuumare bôli duro mûmere kelenim îyi ginna šeŋi unu mura bôla ginna herim gonuwoore wasag dîhina cikoo ye busawu coo ye ginna îyiĩ duro busug. Îyiĩ mire sefenim goniĩ sefenim cirir namoore. Halas guriî gonimere imbi addi toyiĩ. Basal duro tînum wîni daa naam basal mara halaŋum maru tigisoo mire ginna dêri woo lilidin kiyai ru herum bûsanoo dina dina ganim herim herim ginna duro mûuŋoore iyoo tum na ko kogoordimere lumo lumo addi kisim duro tinii. Gîleni na tinii maaji na tuniŋ, kurunjala na duro mû-i giriima geresig ginna. Ina ta ginna duro mûmore šimma loko gali tigisoore addi muzoore duro tumatuma maraa mû-i paburoo na duro toni. Coto na mû-i ina ginna duro mûmore halas tigisoo una ta ginna duro mû-i loko halas tigisoo haraŋi haraŋi haraŋi addira bahoo lila tigisig. Lanii šowu lili tigisoo kurii ginna bahure lananuŋore îyi kui îyi yai undoo ŋa duro toom îyi cî yoo re mire ru bafug bara te kee ru lananuŋore marana kišigaa ru togortira kogorum mû mere halaa num agu te kee ru bahore jaŋum sowiĩ. Berke tigisoore êšeda toom toom mere, êšeda walla siniya addiyã duro toomere ginna cîima ambeleni mara na te kee